Edik sa ma edamuw kka ettem si ui nwu wi ewott matmanda mbaak oda di idino kpaabyi oki odim nwu kwaam onnang ochedene ottou va me faa ui wowar manda nbaakhe idinokp-aabyi okkam odim kwaam onnang kwa me immom a ogbu kpann-angkpan ogbu ma nndi ekowazi nnda piri ke ekuwazi ibinokp-aabyi-o adan cha ma asi annangahok bipuyiri si annang kam odoka ovannong-o ebug cha m’asi annang ahok bipuyir si annang kam odok-a ibinokpaabyi ibinok paabyi madda owo mue obendi ozu odik ogbe wani ohowa ma bo seep machi odik kam-ma adaakyi annang ker owanne but ommo owan-e owoub-a odo wowha owobua obo wowha awutt chi onno osi pye self ono osi pye onnang kwu ma chanka kuwi iffin ohop-o hawi oyari masi wama daak-odik annang ibinokpaabyi self ibino kpaadyi onno si dik ting onnong kwu annamma ke self mbo man ka orannga oko ma mando ibino kpaabyi osi be annang-e kam ettem eme- edammom kpon-kpon owuri edong ibinok pa abyi karri iyamizitt adikpo ma-paman pe yamizitt be annange kwa, nnong ekam wott ttara omo owu-wa mee a bo odaak ue tto omo ommo atzima afuri ko obo ocha-ottoku ki fa owonh ennang-o odaak-o azim iwott so hom-ohom asi sa fin hawa ko okang ne channo wanna bipuyir oda iyan sa annengyi kwannong-ne but ibinokpaabyi bo orronng be kam em baa ma kiva nwowbua si ibino kpaadyi aden oza ke ebe si aden anna ade onnang-onnana odin wa, ram odim kwaam osi kpa-nang-kpa bipuyir mbe owo me been do zinni okpo ozu bhawi asi oya nae ejo ojing ke. Aa bẹnni ha bọng ayin mẹ e+eam <hesitation> azubg abọk zuk- ozuka, kambi abenni. K’ohohm ho o duk kou akwọhng isọng awonh ochaottokh o dok- odoke odo-odap si ottokh kpa nanng kpen biphyir kam oginnong wa immi è daak ibinokpaabyi ibino kpaabyi o kammum omum odim ko da gara-gara annang-ẹ tta ibinok paabyi onnong odim kuw owop ewoth bọ vep kwa m’okarri ayọk awa diss kwu owannang mo mma hẹr tta monning ayok odik ohom mando tha idinokpaabyi osi kwe onnong-a.